nako tobo tobo ma sejarah me dine ngomi mia ete osi romanga tobo tobo tobo tobo ijojoma maromanga salangadeke tapi jogogere dina okia sum maraba ja panyake oli so mia ete menege osi supu dai okia oko pante oko sampe ma romanga tobo tobo.